Li cani sunnu armali fidili. Ammùstranu tuttu l'affettu pi li so' patruni in diffirenti maneri. Tantu p'accuminciari, difènninu lu territoriu di lu so patruni; fannu chiddu chi iddu ci cumanna; stannu vicinu a lu patruni e l'addifènninu 'n casu d'amminazzu. Quannu arriva lu patruni, sunnu filici e mòvinu la cuda e ci vannu a l'incontru.